Për pendi ën cuader al mür ëntà pìé ël cuader, ën martèl e ël cio e piché ël ënt ël mür cun ël martèl e pöi pendi ël cuader al cio e cuntrulé s'ël cuader al e drit u stort